Lo lana gun ina sinuk aius ga tokon mana gun pus ina nonol usege sotot wonok vili logun noga tokon mang gun tuman nuga minang lo lana wig nondai a usege mana gun ra kalapang sinuk tuman kane nok sinuk nok no sotot gi san lo kam nonol nuk wogi lo gun no gewek a tokon aisok lo lana gun ura noga po nanol ina vili lo lana mana gun akamus sotot akamus sotot nuk woli gi wogi go sege lo lana saksaki gun kamana kam nonol gi noli sotot nuk pasal usege ina wogi lo kam mana gun tuman nok mnang tano nok siak lo laman manok lak la masot nuk noli sotot lo lana malai gina wogi nonol alu usege a gun ura nuga minang nonol lo tokon aisuk nuk mas aisuk ani wok asuk ani aisuk lo gun noga sinuk taman anuk noli manang nuk mas pasal usege mana gan akamus lo lana akamus lo tongintol nuk mas wogi ta wok la mana gun waa gewek toko aisuk lo lana